ס'דא שווארצע פעפפער, ווייסע פעפפער, פארפריקע, קראשעד רעד פעפפער, קומין, באסיל, פארסלי, <hesitation> דשינדשער, סינעממין, קומין און אסאך אנדערע געווירצן וואס מ'נוצט צום קאכן.